Ay, izy <hesitation> izy eky mety mitombina si hoe mandray fanaka- fanampahan-kevitra anao a de hoe eken'zao ire- olona jiaby satria satria sy mainsy misy fanohanan-kevitra alongany de ohatra hoe ilay hevitranao tegna hitan-jareo mety de tonga de ho ekena ary lanian-jareo jiaby jiaby akeo.